گھنٹی میں سے آواز کیسے آتی؟ اب گھنٹی ایک الگ الٹا کٹورا ٹائپ آکار میں ہوتی۔ وہ ایسے لٹکی ہوتی، وہ بھی ایسے۔ اس کے اندر ایک لوکن کا گول سا اٹکا رہتا، اس پہ جو اس سے اٹیچ ہوتا۔ تو وہ ایسے، اگر گھنٹی کیسے بجانا ہوتا تو وہاں وہ پکڑ کوں، گھیچ کوں مارتا، وہ اندر کی طرف پہنچ۔ اور اس وجہ سے وہ جو کی دوسرے اس سے ٹکراتا، وہ کٹورے اس سے۔ تو جیسے دو لوکن آپس میں ٹکراتے تو ایک آواز نکلتی۔ وہ آواز نکلتی اس وجہ سے، اس گھنٹی کی آواز؛ اسے گھنٹی کی آواز بولتے لوگاں وہاں۔ آواز جو کی ہے ٹن کر کوں آتی اور لوگاں کوں لگتا کہ اس سے جو کی ہے گھنٹی بجی۔ گھنٹی بجانے واسے لوگاں ایسا اندر کا جو رہتا، اس کوں مارتے اور آواز آتی۔ زیادہ کر کے مندرا میں، پرانے اسکول شاڑا، وہاں بھی ہمنا اس سے سب دیکھنے ملتے۔